Maq ei usuq, et tävvelik õnn om võimalik. Kõikaig om midägi, miä saa kas paigast ärq ollaq, mitte peris meile miili perrä ollaq. Et tävvelik õnn küll võimalik ei olõq.